Hen shin ga̱ɗong pa̱ naan, hen yool hen la̱ naan ntiem ga̱ adu'a domin naan ta̱ naan ta̱ ntiem naan ta̱ nkong, dip bi ga̱pe la ga̱shin ta̱ ga̱la̱ naan ntien domin naan kwal nda̱a̱n litafi muk matiyu seven, ɓakwai zuwa bakwai yin la ga̱yool ga̱tal komma, sekpue naan ga̱kat pe ga̱ɗe na̱ pe ga̱de na akwai mutani ngam ga̱pe muop kat pa̱ru ba ama, hen kat yence har hen ru pe ga̱ɗe na̱ hen ɓuet-an na̱ ka shit gwopneti a gurum pa̱ hen ta̱ ba a naan pa̱ hen ta̱, so hen shin ga̱ɗong, hen ɓop ɗang shin ga̱ ɗong pa̱ naan kuma hen lanin godiya na̱ pa̱ naan susei, npe pe hen kat kasan, hen shim ga̱ɗong pa̱ naan, ɗemga̱ de men ga̱pe nɗe nkong, kuma neen nda̱ reshi bi susei ba ga̱ mutan nƙong, ma̱ɗem men ruwo ma̱a̱r ma̱ɗem men ruwo kedneppers ma̱ɗem men ruwo robbring ma̱ɗem men ruwo kaiwance ma̱ɗem men ruwo bi ga̱pe muop zama har ma̱ɗem ma muop man pe ga̱leng ba, a reshi biga̱ nshin, hen ɗen la bool yi pa̱naan wanpe hen kat kasan shini nna ho hen ɓool gwopneti, muop ga̱ ɓuen ga̱na, muop ga̱j touseyi men ma̱pya ga̱pe ma̱kat ni ga̱ soki ga̱yil men wanjeriya ba, kuma local government plateau ma̱ɗe la ma̱ɓool yi man ma̱rasa nda̱bi ba, bi bi ga̱pe men nni a mmuk ma̱pya Ama waru nkek muop ba, karce muk hen zem zakyit dega̱ bool, ma̱ ga̱ɗe ga̱yil ga̱sampe ɗe muop ga̱shin kwal yi ga̱pe tong shape bi ga̱pe la amuk gurum, muop ga̱pa̱ gurum, bi ga̱pe la ammuk naan, muop ga̱pa̱ naan, ɗe ma̱kat yima̱ muen muen nda̱ gasaak muop, dema̱kat sa̱ntiem nanjeriya, shini nna̱ ho la ga̱ntoo, tong ga̱na wei muop mang gurum yok nni, akazem muk ba a reshi bi ga̱n shin, ama yen nda̱pe hen ɓoolnaan, ɗe naan ga̱ɓom puezung nen a̱pe muop nɗe la shin biga̱ni an hok yi, ɗe muop ga̱ buk yi ga̱nkong muop dega̱ na ɗega̱ na̱ biga̱ ɗe ga̱pe weel men, reshi biga̱n shin ɗe la da̱ga̱ bi nna̱ ta̱ dip, kuma hen sake ɓool gwopneti mmuk ko wane state nda̱ gwer chairmomy nda̱ gwen concillor nda̱ gwen advisers nda̱ gwen an maltani nda̱ ma̱nlong men, kam bok bi ga̱pe la a mmuk haki jama'a muop ga̱pa̱ jama'a ɗe ma̱kat yi ma̱ muen muen ga̱ shak nda̱ muop, because nɗasa̱na̱ ho yit ko wuro eep neen